Yeni kifuriye enyi, kiyatu kikioshee we nimfuriyee, marobho ni kanga, naa nimatokeya nifulieni nahanyo kiekekwa naelima aiyemka, nikalirika nikabhona kuya nije chigani, maeli maiya mara buyikanga na na nyama tokiyaa, nichila nikaibu tekela jifreshi, na hicho nicho ni kijakishakuwa mkifulii na ni ki ambacho ni- ni- nichikia kila mtu ni njazalika, mtimba aelendima mwe kinkyakwa kilemo nchikiye.